لو اتقدمت في العمر اتمني ان انا اموت قبل شريكي ولا بعده كنت اتمني أن انا اموت قبله لان انا مبحبش اخضر وقت وفاه حد بحبه أو حد قريب مني لأن الموضوع ده بيأثر عليا جدا ف كنت اتمني ان انا معاد موتي يجي قبل معاد موت الشخص الي انا بحبه أو أي شخص في حياتي عمتا